Kuxu janan inichi ye kuii yetil nuchi navenchí, xhiyenetilo tenata nai x <hesitation> i té yechina teleke cuidado veexo kele cuidado uralixechoxo, yeni li uxo'o.